منزل أحلامي يكون بسيط أنيق في نفس الوقت يعني أحب يكون في حديقة كبيرة فيها أشجار نباتات أجدر يعني أتمشى وأسترخي أما داخل البيت أحب أن <hesitation> الغرف تكون مفتوحة لبعض يعني غرفة النوم مفتوحة على المطبخ مشان الحركة والراحة المطبخ يكون يعني حديث وفي أجهزة حديثة <hesitation> غرفة النوم تكون واسعة.